<hesitation> nikirugiirra hakintu ekikuba kindetiire kusazaamu entegeka. Kuba nyina <hesitation> ensonga eyomugaso ningimusobororra, beitu kakuba etaroho, ntakwenda kujyaayo, nsobola kuteekaho ensonga, nimugamba nafunamu obuzibu narwaara ehh tinkujya kusobola kwiija